Tata ko yavai ipuere vaera ñanemoapeti mopetirami opaetevareta yande yaiko ivï pe retava, erei ko yandepia guaju oyoipe yave jare añetete yayaiu ye jare yayombuete ye ipuere ko, erei ko tata ko yavai mbaeti yande puereta yayapo mopeti vaera yaiko kua mundo pe